Injo punna palluki jangang, e pertama injo <hesitation> ka jangangku todoji la kugere <hesitation> biasa la punna bangi i biasami njo lampa mki njakkalai ri raha ri siringa, disenterei injo dihojai jangan sampai to pole janganna taua mai di allei, tapi punna ele i iyami injo batena sarring di ondang di ondang to mi injo mae lampa <hesitation> sanggengna di uppa, punna maingmi di uppa injo digeremi, talia pole sembarangang tau nanggerei, lapa dikip puang i mang, injo puang i manga injoiya njo na nggerei, kah nurie to ntu baca-bacanna, kah talia pole kitte na langgere i, punnamaingmi digere iyasse pasilalonganna injo, dipappalluang isse ro ere hambang, pappalluang ere hambang ka na disirangi i sanggengna injo rontok bulu-bulu jaganna, jadi punna maingmi isse injo di rontok bulu-bulu janganna, <hesitation> mange isse ricabut-cabut sanggengna injo tangkasa injo njo anua <hesitation> janganga, panna maing isse di tangkasi, lampa isse maing di polong-polong, <hesitation> di polongi ulunna maing injo ri anu ngase njo antama anunna injo, <hesitation> bone lalangna injo janganga, dipansulu i, dibersi ditangkasi ngase i, maing injo <hesitation> di polong-polong isse battu ru kitte araki polong caddi polong bakka, tapi punna di pallu anu ji i, pallu kare ji i biasa diapabakka-bakka ji. Tapi punna dikua di palekko i, <hesitation> dipaka caddi-caddi i, tapi iyami injo punna palluki jangang nu lohe bahan-bahanna, <hesitation> serre rie mi kunyi na, rie santanna, rie mi lasunanna, punna arekki passe disare to i lada, rie mi katumbarna, apaimi injo, rie mi sarrena, <hesitation> rie mi ce cellana, di hale-hale to mi disare to mi pissing, tapi iyami injo punna appalluki ere nasu toppi injo njo buanganna njo <hesitation> alat-alatna kah <hesitation> punna arakki hebbere ammakeki pammaja, punna ara tokki maling-malling paka jenne-jenne injo anunna dagingna, ammakeki, ammakeki korong <hesitation> dipanaung ngasemi injo <hesitation> digaru-garu to mi i, kah punna nappalluki intu jangang andeki pole salai i, kah punna disalai i, takakkaru ngase i erena, <hesitation> ta sikidi-kidimo ro ere, punna rangko isse injo disare sikiddi eresse, saggengna jene jangangna, punna maingmi injo dipanaung to mi ta sikidi-kiddi bahanna <hesitation> terakhirpi santanna kah punna heberei intu santanna iya <hesitation> tala lunrai.